Pensu che a i sia pi dë setmila lenghe, anche i dialèt <hesitation> ën tüti i pais dël mund e basta